अगर मु एक विद्यार्थी हु तो मैं याद रेवेगी कि माई कई कई छावेगी स्कूल में में कई रखने अपने बैग के अंदर। स्टेशनरी की जो भी एटम च वो अब चेक करूंगा। फेर ऊके बाद स्कूल डायरी चेक करूंगा। ओर टाइम टेबल वगैरा रखनी पड़ेगी पानी की बोतल स्कूल यूनिफॉर्म पहनी पड़ेगी फुल यूनिफॉर्मुक बाद। थोड़ा वंभूत पैसा रखनी चाहिए के साथ में इमर्जेंसी में। कम आवे च इसे जाना चाव स्कूल।